<hesitation> > Ny zavatra nohaniko tamin'ny antoandro izao an trondro, trondro nendasina dia légumes sautés dia ron'angivy. Ny fomba nikarakarana an'ilay trondro an <hesitation> > nesorina aloha ny tsinainy. Nesorina ny tsinainy dia avy eo an, nokikisana ny kirany. Nesorina ny kirany dia <hesitation> > nendasina tamin'ny menaka. Nasiana lafarinina dia avy eo nendasina tamin'ny menaka. Dia ilay ron'angivy indray an, nosasana ny angivy, sasana tsara dia avy eo <hesitation> > asiana rano mandifotra. Rano eo amin'ny tapaky ny vilany kely eo an, dia <hesitation> > ampangotrahina. Dia ilay légumes saucés- sautés indray an <hesitation> > nalaina ny legioma dia somary nampagotrahina rano aloha, dia rehefa nangotraka an, dia nasiana menaka ny lapoaly dia somary nendasina, dia nasiana sira.